Pordani tuko xhitó almanga yutu xakó, ndu'ú kuii, cuanto esta verde, cuanto xu ta contatento y cuanto no pus se seca, yichi palo yichi aun que kadakueno nrute dakeno kueno nrute dakeno xan pero nrichí por que ñe nrichí tiño ñe kiti hó nrichi tini burro xa'á arbol yute xuyu xa'á nrakuti ngueti, nruku xa'a xaxaniti palo ñuan tetambien keda sentir xhiti paxu yichí.